Olwishi oha litelekwaa tohovele noku tula <hesitation> omeva mombiya, omeva mahapu eelela nolwanima ove otolumo nee olwishi omanga omeva oo inaa ndjena. Talifulukilemo nolwanima ngee lafulukilemo omeva otwaa kufapo pediko nolwishi lao, todindimo omeva oo, nolwanima eshi wadindamo omeva olwishi tolitula nee mokadindifo tolikoshelamo opo lidje ondova nekako linyala lalongelwamo tutye ngoo nee ee chemical odoo delikulika ouna lali mepya nolwanima otokufa ombiya oyo twoo oyo kwali tolongifa toyoopaleke ngee weyoopaleke toishuna pediko totulapo oukopi veli va vali vomeva towedamo omaadi no kamongwa nolwanima oto tulamo nee olwishi tolishunamo uliteleke oshikando sha xuuninwa konima ngee lafuluka ohokufa nee okanguto utale ngee pamwe ola pupala nenge ota lidulu okuliwa ngeenge olaya tolavele hano nolwanima omeva oo otwaa dindimo kutya nee pamwe okwa pwiininamo ile ina pwiinininamo shama ashike olwishi lapya omeva twaa dindimo tofiyemo ashike oumeva vashoona veli kondabo eelela kunya toteelele nee umeva ovo vapwiininemo nolwanima olwishi ngaho olili lalongekidwa oku liwa.